അര്ജന്തിനൈധ ബോജന സമ്സ്കതി ബാരി ഏദ്ദേ അപ്പുന്ദു। ഔലു മാമ്സ ബ്രേഅദ്, ഗ്രില്ല്, മലത്ന, ഫൂദ്സ്, അസോദോ। ഏമ്പ, നദസ്, മിലനേസ, മേതേ ഔ പുര ബാരി ഫമോഉസ്। ആദേ അപ്പുന്ദു ഔലു മസ്തു മുക്കേ പന്ദ, മേഅത്, വ്ഹേഅത്। ഛീസേ, വേഗേതബ്ലേസ്, സ്പിചേസ് ഔ പുര ജസ്തി ഉജ്മ। അപ്പേരേ। ഭേവേരഗേസ്, സ്വീത്സ്, ഔലു ജസ്തി പന്ദ അസോദോ। ഇതലിഅന്, സ്പനിശ്, പസ്ത, പിജ്ജ, ബാരി ഫമോഉസ് ഔലു। ഛോഫ്ഫീ ഔ പുര ജസ്തി മല് അപ്പേരേ മാമ്സ ധരിഥ। സീഥിനേസു ജുഇചേ ഔലു ബാരി മുക്കേ അദ്ദേ അപ്പുന്ദു।